Hay esté tichi, tichi dakena no torta ta hú no torta ñuté dake no tiché este <hesitation> kano xhiti kayú vionike tichí, tinana ya'á kuii xunakena nó no pico de gallo ajan xulakena nó piko de gallo <hesitation> ahi es donde se va el aguacate y aveces ha ihó kuitó da una este tiché té chido no taco no ditá ini tortilla caliente eso es lo que estamos haciendo con el aguacate xiu xiudakeno no tichí.